اه لو يلجى صعوبة في النوم أصلا اه يجرب يدير شاهي يدير أي حاجة اه مثلا شاهي النعناع اه كويس جبل النوم وشاهي البابونج وأنه يبعد عن الجهوة والمنبهات ويدير جو هادي في الغرفة يعني ويطفي الضي عشان يرجد.